<hesitation> guꞌn nak guꞌn c̲h̲ow minn neꞌg nak x̱oꞌbmë, nizëd guꞌn xiu git lo, nizëd guꞌn xiu ic̲h̲ë pzaꞌyë, bay o sino c̲h̲ikwaꞌ minn komid x̱aꞌla lo klas gix, gix lo gits wets yeꞌn, gix lo liap, o gix guꞌn yu dën c̲h̲ow minu porke xneꞌ minn gunu nak guꞌn wenc̲h̲a guꞌn c̲h̲ow minn kë ic̲h̲ë guꞌn komid xiaꞌzë lo na.